<hesitation> Nkokusobora kutangira enkohoro ne'kihinzi, niina kuba ne'kitambara kuba akatambara nenguma nenfuka nenkogya. Obwenkuba nina enkohoro, nina kuba nenkwata hamunwa, kusembera abantu tubaisa oburwaire bwange, no'guma ne'naba mungaro. Guma ne naaba mungaro na maizi ne sabbuni kurora na; bamunyonyo.